Рулетка барои андозагирӣ ва чен кардани масофа истифода мешавад Он дар сохтмон, тарроҳӣ ва корҳои рӯзмарра кумак мекунад, ки андозаи дақиқ гирифта шавад. Рулетка одатан бо як лентаи металлии хамшаванда сохта шудааст, ки онро осон метавон бурд ва нигоҳдорӣ кард. Бо ёрии рулетка шумо метавонед дарозӣ, паҳнӣ ё баландиро ба таври дақиқ чен кунед, ки барои сохтмон ва ҳунармандӣ хеле муҳим аст.